Mullõ väega miildüseq su kingitüseq, miä sa mullõ tiit. Sa iks mõistat valliq naid. Ma ei tiiäq, <laughs> sul um nigu andi seo as'a pääle õkva.